دراسة التاريخ مهمة واجد وما هي عديمة فايدة. التاريخ يساعدنا نفهم شلون تطورت المجتمعات والأحداث اللي شكلت العالم اللي نعيش فيه اليوم. من خلال دراسة التاريخ، نتعلم من أخطاء الماضي ونحاول نتجنبها في المستقبل. بعد، التاريخ يعزز هويتنا الوطنية ويخلينا نفتخر بتراثنا.